मेरा अनुसार हमा देश भारत मा लगभग हज़ार से पंद्रह सो गा बीच मा अलग-अलग पक्षी ता वोली येमा सामान्य पक्षी भी वोली अर क्वे दुर्लभ पक्षीय भी वोली अर हम पक्षियो ते लग भग हर देश कोनो मा देख सकदा छिन।